Ko goɗɗo majjinta kala asaweere fuu, so en koosii misaaalu mbi'en, no <hesitation> en ngontiri jooni, mbie'en mo majjinii ujuneere woore bimmbi, ujuneere woore nyaliima, ujuneere woore jemma. Naa ujuneeje tati? To, kannjum woni ko o majjinta kala nyalaande fuu dow ko raarani nyaamndu. To sey en limta ujuneeje tati nde joewwɗiɗi. Ko hokki-en kannjum woni ko goɗɗo majjinta nder asaweere, wakkare nyaamndu wonɗon.